Raha ataoko anamboatra saosy vinaigre salady: sasana tsara be boko salady, dia vake amboarigna tsara salady, dia amboarigna tomaty ndraiky tongolo, ndraiky sira, ndraiky raha jiaby aharo ananjy, dia atao vinaigre aminjay.